gott kvöld og velkomin í Kastljós fæstir ná því

að verða hundrað og sjö ára en á á eftir ætlum við ræða við hana Guðrúnu Straumfjörð sem næst elsti Íslendingurinn og hún hefur frá mörgu að segja en fyrst borgarmálin í dag var

kynntur nýr

Samfylkingar Viðreisnar Pírata og Vinstri grænna í borgarstjórn

Guðjónsdóttir Pírötum verður forseti borgarstjórnar fyrsta árið Líf oddviti vinstri grænna verður formaður umhverfis og heilbrigðisráðs og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir oddviti Viðreisnar verður formaður borgarráðs og

Eyþóri Arnalds oddvita

þú heitir Þórdís Lóa viltu

Lóu já gjarna þá höfum þið hafið núna verið að bræða saman stefnuflokkana og það er hægt að finna þennan sáttmála á

hvað er svona mikilvægustu málin sem þið eruð að setja á oddinn í þessu samstarfi sem hópur sem þá höfum við verið að fara aðgreinir þennan meirihluta frá því sem við höfum verið að gera í meiririhluta eða hefur verið gert það eru mjög skýrar línur í umhverfismálum og mjög ákveðin skref sem við tökum þar og

sammála um bara á fyrstu skrefum við erum að taka

ákveðin skref í jafnréttismálum ekki síst að leiðrétta laun kvennastétta en líka jafnrétti í mjög breiðum skilningi við erum þarna að taka atvinnulífið alveg sérstaklega fyrir það hefur

svolítið vantað að okkar mati að það hefur verið talað við það og búið síðan eru þessi klassísku mál sem við vorum mikið að ræða í skipulagsmál skólamálin verða mjög fyrirferðamikil á næsta kjörtímabili og velferðarmálin já þannig þetta er svona heildarmyndin yfirsýnin er þarna mér finnst vanta svolítið af skýrum mælanlegum markmiðum í raun og veru sérstaklega af því það var eitthvað af þeim í kosningabaráttunni það er kannski ekki síst athyglisvert að sjá hvað er ekki í sáttmálanum

fjallað um ákveðinn fjölda íbúða bæði Viðreisn og Samfylkingin voru með það í kosningabaráttunni þannig að það eru ekki mælanleg markmið við sjáum líka að stór kosningaloforð sem voru blásin upp á strætóskýlum eins og eins og að brúa bilið

átján mánaða það er svona loðið talað um við viljum brúa bilið

Miklabraut í stokk er ekki að finna í þessum sáttmála íbúðir

félagsbústaði en mælanleg markmið vantar

mikið upp á og ég velti því fyrir mér hvort það sé vegna þess að

að hann sé ekki nógu viss um að hann geti efnt þau en þetta er náttúrulega bara gamli meirihlutinn plús Viðreisn þær voru þið höfðuð nú hátt um þær hérna í kosningabaráttunni við lítum á okkur sem algjörlega nýjann meiri hluta það var reyndar svolítið áhugavert því ég hef heyrt þetta áður að

við séum að stíga inn í einhver spor en þar sem við sátum og vorum að tala saman gamlir flokkar eða flestir margir gamlir flokkar en margir við erum í rauninni ný áhöfn auðvitað

Samfylkingin búin að vera í meiri hluta áður og Vinstri græn líka en hvað með hvað með þessar tölur

eru þær ekki fjöldi íbúðanna sem að þið töluðuð um fyrir kosningar

er hann ekki hér í sáttmálanum þegar við förum í svona

þá koma allir að borðinu með eitthvað allir verða líka

að fara sáttir fara sáttir frá við setjum fullt af mælanlegum markmiðum hérna í við erum

að lækka fasteignaskatta við erum að fara að opna leikskólana yfir sumrin við erum að fara breyta gjaldskránni fyrir barnmargar fjölskyldur í leikskólamálum þetta eru mælanleg markmið hérna inni við erum líka með hérna að við viljum búa til alvöru mælaborð sem okkur finnst vanta í borginni við erum með á húsnæðismálum þar sem við erum að leggja til aukinn hraða í ákveðin hverfi hvað þýðir það þið talið um hagkvæmar nútímalegar nútímalegar lausnir í setja kraft í þetta fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur

hvað þýðir það það þýðir til dæmis að það hefur verið farið í ákveðna hugmyndasamkeppni um nákvæmlega þetta það hafa ákveðin svæði í Reykjavík verið eyrnamerkt því að það verði ákveðin uppbygging fyrir börn og það verði sérstaklega gert á hagkvæmum kostum þá erum við að tala um

af því ég tók nú sjálf og var partur af þessari hugmyndasamkeppni á sínum tíma þarna voru hugmyndir um ákveðið deilihagkerfi minni íbúðir unga fólkið

að mæta því að tala við unga fólkið og það er eitt af því sem er mjög mikið talað um í þessum sáttmála það er samráð við ætlum að tala við þá sem eru að fara að nota þjónustuna já þetta er ábyggilega alveg laukrétt það var talað um að tala við fólk en málið er það það eru engar nýjar hugmyndir í þessu umfram það sem

gamli meiri hlutinn var með á þessum svæðum þetta eru sömu svæðin og svo er verið að tala um atriði sem eiga að gerast í raun og veru á þar næsta kjörtímabili því að það að byggja upp fyrir ungt fólk nálægt borgarlínu það sér náttúrulega hver maður að þó

á fullt í það verkefni þá er það ekki að fara gerast á þessu kjörtímabili það er algjörlega fugl í skógi og ekki hendi og síðan er verið að tala um að lækka skatta og það á að gerast í lok kjörtímabilsins og þegar þú ákveður að lækka skatta í lok kjörtímabils þá ertu í raun og veru að lækka skatta inn í þarnæsta kjörtímabil það finnst mér ansi rýrt og ég verð að segja eins og er að Viðreisn sem hefur talað fyrir nútímalegum starfsháttum er ekki að taka á stjórnkerfinu ekki í alvörunni það er ekki verið að taka á menntakerfinu nú verið að sameina ráð og

eina nefnd sem var sett á sérstaklega fyrir Pírata á síðasta kjörtímabili og hún er sameinuð það er ekkert annað það er ekki verið að taka á stjórnkerfinu

með hæsta útsvar á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík þannig að ég sé ekki hagræðinguna og ég sé ekki að það sé verið að lækka álögur á fólk með þessum hætti mig langar aðeins að koma koma inn á þetta með með tímafaktorinn við vorum mjög skýr með það í Viðreisn að við vildum lækka fasteignaskatta á fyrirtæki því að í okkar sýn er það þannig að við erum á hápunkti hagsveiflu núna og góðrar

hagsældar við vitum það líka að það er ekki endilega framtíðin við vitum það sem höfum verið í rekstri og stjórnað í mörg ár að svona tímaskeið þeim lýkur

að mæta því að hér sé öflugt atvinnulíf fjölbreytt því að góð borg hún verður ekkert góð ef hér er engin atvinna og

sjáum mjög vel hvað gerðist í hruninu hvernig við þurftum að aðlaga okkur að því og við viljum fyrirbyggja þetta eins mikið og mögulegt og kostur er þið talið mjög fallega hérna í þessum sáttmála það eru göfug markmið hafið þið eitthvað reiknað út hvað

að greiða niður skuldir á sama tíma ætlið þið að fjárfesta í Borgarlínu og félagslegu húsnæði er þetta áætlun sem byggir á einhverju eitt af því sem við gerðum þegar við vorum í aðdraganda þá kynntum við og sýndum spilin þá vorum við búin að reikna út allar þær aðgerðir sem við komum með að borðinu á þeim tíma það sem við erum búin að vera skoða núna er svona debit og kredit

líka að skoða tímann í þessu auðvitað er margt í þessu sem er innan kjörtímabilsins á ákveðinni tímalínu en fer síðan líka yfir á næsta kjörtímabil það er alveg rétt hjá Eyþóri

hér eru afar stór verkefni sem klárast ekki á þessu kjörtímabili stærsti hlutinn af borgarlínunni verður undirbúinn samið um fjármagn og skipulagður á þessu kjörtímabili og byrjað á fyrstu framkvæmd það fer yfir á næsta kjörtímabil nákvæmlega eins og borgarlínan er búin að vera kosningamál undanfarnar tvær kosningar þannig að það er margt sem spannar við erum með mjög ákveðna aðgerð hérna í skólamálum og í velferðarmálum strax og fara í það þannig að það er margt af þessu sem er bara núna margt af þessu verður sett í ákveðið tímaplan og margt af þessu verður gert í lokinn líka að vera grimm í stjórnarandstöðunni já við erum með góðan félagsskap við erum með bæði sósíalistaflokkinn Miðflokkinn og síðan Flokk fólksins við erum með stærsta með átta öfluga

og þú ætlar að vera áfram já ég

á næsta borgarstjórnarfund og hlakka til vonandi verðum

fengið stuðning við úr meiri hlutanum við ætlum að koma með tillögur og láta gott

og ég skora bara á Þórdísi Lóu að styðja okkar okkar tillögur aðeins í lokin Lóa þú varst í lykilstöðu við myndun þessa meirihluta afhverju ert þú ekki borgarstjóri við fórum ekki af stað í neinum í þessar samræður við fórum af stað með málefnin við höfum ákaflega ákaflega skýra sýn á hvað við vildum sjá hvaða breytingar við vildum sjá við við lítum á okkur sem nýtt og ferskt afl sem kemur þarna inn og og erum með ákveðnar aðgerðir við fórum í þetta samtal við vildum sjá sanngjarna leið á hvernig þessi verkefni verkefni og hlutverkin myndu liggja og við erum mjög sátt við fórum aldrei inn með það að ætla taka einn stól eða annan þetta lagðist svona við það erum við bara mjög sátt við sjáum það að við erum í góðri stöðu til að stýra okkar sameiginlegu verkefnum áfram

og það er það sem grunnurinn af þessum samningi er í rauninni sátt og samvinna og

ég fagna Eyþóri og ég hef mikla trú á minni hlutanum og eitt af því sem við munum leggja áherslu á er gott samstarf það koma allir að þessu borði með ákveðna ástríðu fyrir ákveðnum málum og við viljum gjarnan mæta því flott takk fyrir komuna hingað Lóa og Eyþór þá förum við í allt allt annað við ætlum að heyra viðtal við yndislega konu hana Guðrúnu Straumfjörð sem er fyrsti

Reykvíkingurinn til að ná hundrað og sjö ára aldri hún er næstelst núlifandi Íslendinga og hefur búið í Reykjavík allt sitt líf Lára Ómarsdóttir hitti Guðrúnu á dögunum Guðrún er fædd tuttugasta og fjórða maí nítján hundruð og ellefu á Grettisgötu en flutti fimm ára gömul í pósthúsið við Austurstræti þar sem faðir hennar var dyravörður

Reykjavík á þeim tíma hún var nú ömurleg óttalega ömurleg Guðrún segir að lítið hafi verið við að vera fyrir börn í Reykjavík á þessum tíma hafði kviknað í þarna í Austurstræti og það voru myndaðar rústir sem voru fullar af vatni og við vorum að hlaupa á svona og svo lékum við okkur mjög mikið við Austurvöll Guðrún man tímana tvenna hún veiktist af spænsku veikinni nítján hundruð og átján var meðal gesta við opnun Hótel borgar árið nítján hundruð og þrjátíu var á alþingishátíðinni sama ár þegar Guðrún var sjö ára gekk frostaveturinn mikli yfir landið en janúar það ár var kaldasti mánuður á Íslandi á liðinni öld frostið fór nálægt fjörutíu gráðum á Möðrudal og Grímsstöðum og í Reykjavík fór það í tuttugu og fjögurra og hálfs gráðu það var sko kalt þá var það þannig að ef ég segi litla sögu frá því að þá var og maður sá alveg niður á sjó það var ís á og fólk var að ganga á ísnum út í Viðey og út í Engey þegar Guðrún var ung stúlka kostaði fimmtíu aura í bíó og rúnturinn var helsta afþreyingin sem unga fólkið sótti að ganga frá

og torginu út að

þetta var ánægjan á kvöldin frá átta til tíu og ég var strangt alin upp

húsinu lokað reyndi einhvern tímann á það aldrei hlýða sjálf tók hún bílpróf fyrir um áttatíu árum ég man það að það mátti keyra Austurstræti og upp að og bíllinn drap á sér þegar við vorum við

var allt að verða vitlaust það var svo mikið á mig því hann komst ekki alveg strax í gang en svo tókst það

Guðrún er og segir að það eftirminnilegasta frá æviskeiðinu séu öll ferðalögin sem hún hefur farið í víða um heim fallegasta landið sem ég hef komið til er Júgóslavía þegar heimsstyrjöldin síðari skall á var Guðrún á ferðalagi í í Evrópu og

ég var í sumarfríi og var í Hamborg hjá vinafólki þá var ég á leiðinni með rútu frá Hamborg í Þýskalandi til Kaupmannahafnar og þá á sama tíma höfðu Þjóðverjar ráðist inn í Pólland og svo vorum

við að veltast á Norðursjónum í heila viku áður en við vissum að það var komið stríð og vissum það ekki fyrr en við vorum komin heim hvernig varð þér við þegar þú heyrðir að það væri byrjað stríð

þökkuðum guði

heldur en var Guðrún man líka vel eftir því þegar breski herinn kom til landsins daginn eftir að þeir komu þá voru komnir hermenn hingað hvernig

það voðalega einkennilegt Guðrún var lengi

hjá Skipaútgerð ríkisins eiginmaður hennar Ólafur Þórðarson heildsali dó árið nítján hundruð sjötíu og sjö en þau eignuðust einn son Jón Þór Ólafsson

skrifstofumann og hástökkvara Guðrún hélt nýverið upp á hundrað og sjö ára afmæli sitt umkringd vinum og ættingjum ég er nú alltaf að grínast ég sagði alltaf af því að ég borðaði ekki ávexti og grænmeti það var þannig að faðir minn kynntist manni sem var háseti á íslandinu það var skip sem gekk á milli Danmerkur og

hann hafði gefið pabba einhvern tímann handa mér eitt epli og eplið var svo hart að það var ekki nokkur leið að tyggja það og svo hótaði ég því að borða aldrei epli og í annan tíma hafði hann gefið honum appelsínu handa mér að þá borðaði ég hvorugt nú ert þú

núlifandi Íslendingurinn er það að verða elsti Íslendingurinn ég veit